Lo que quieru izil con estu es que vusteis puein calavoral, puein sel amistosus, entangal proyeutus i vivil en sin nesseciá de relatal colos sus collaçus. I es que si caúnu amus al nuestru avíu, pos mu largu no amus a ancançal. Assina vo-lo digu i assina es. I es qu'esti veliquí es el mi trebaju, que vos quei craru que namás qu'ai una horma que tó estu ahili palantri es que estu sea cosa de tolos que hazemus parti d'estu.